Heba babal je wala hoolo, wata wakkati, joda boddum, mabba gite, sai fudda numo. goddo volan volde ji mbatka tan je o andi be o anda pat.